Pues jue nak yë tsu'uktë a'ax ko'o nak jue nak pyadë ka'ay ukyë yë nak jaya'ay a'ax dun të kyayëbë ko'o të yaj kay a'ax jadunt's nak dun nëmëjyaxëp tsu'uktë a'ax namay dun y jadunt's nak chëmëk, jadunt's nak ji'ib jutotyë nëkx kuwa'atëy jadunt's nak dun ji'im kyay ji'im iukë nëkëxë.